मारा घर पता गणा प्रकार का पाउदा है, कसा, तुलसी को पाउदो भी है, फूल का जाड़ भी है, कनियर को जाड़ भी है, असा कहीं प्रकार का पाउदा आवहई। कनियर का जाड़, जेंदा का फूल, तुलसी का पाउदा प्रकार का पाउदा है, जाड़ भी है। येत्रा जाड़ नका नाम ता कोई का याद रहतो नहीं है रभाई, जेत्रा चेव उत्रा मन बते देवन, बाकी का आरू याद करूँगा।